Kama naenda kupika mcheye wangu lazima nkoke moto nibinde nikabinda kukoka moto, nibwee ungo nigeuda mcheye niusague, nikausagua uda mcheye maana mcheye mtana ukaukunda labda ni uba wa Mbeya ne mtana uda <hesitation> maana uda umenyooka waudodo mcheye, <hesitation> wa- kama ni nani kuna nazi kabinde kukuna nazi kubinda <hesitation> wa- wachuja tui da kwanza na tui da kaidi tui bubu, kibondei chachagua <hesitation> tui bubu, kwa hiyo wavokadi uda wa mwanzo, <hesitation> waika kuisufulia na waida <hesitation> twi nanii wa kwanza, ukabinda <hesitation> wa- wogea mcheye, we ukaesuka ukabinde kuseuka ukabindikia kidogo tayari wakauya yuwagaiwa wagia dia tuitu huda sasa dia <hesitation> dia denyewe sasa da nazi ukadigia dia tui tayari, aya watibua tibua ukabinda <hesitation> wapata moto ukisha pata moto ukapata moto basi, wahituahitua ukabinda kuhituahitua tayari kuyona ka huyu kazakaye uyu mbuyi tayari iyo ndo waingie kumwomo sasa. wagia bati kagia bati, uwanga funika bati uwanga <hesitation> ondeza moto huku kongoi kweye nanii kwenye sufuiya <hesitation> wa- waseua vizinga waviseua kidogo kaviseua vizinga Nanii wadoa mkaa waeka uwanga kieka uwanga basi weka muda Fulani ukabinda <hesitation> wiva kaya watenga wana sasa mwekaa, waomola wana waofsa niao mgosingwa sahani yakwe na mvyeengwa mweka amwada, tayari mcheye uiva kaye huo, ni mbuya kuda ni mbuya uendishie huo mcheye huo wana waumwage hao <hesitation> una wana kigosi wana kivyee kivyao kiya muntu tayari uwe na mvyeengwa, mekaa hantu mada sasa nasama kidogo udiudili <hesitation> udihukakaya hada wana wapangiya tayari we nawe, aya ndima waendelea hao niude. <hesitation> ukakunda ku huima mhunga lazima utaarishe munda huo munda ukautaarisha <hesitation> waozo wanataka <hesitation> kunanii kui- kongo <hesitation> wadi wadifyeka vitana waditibunga vitana ukabinda wadikatua ukadikatua tayari kubinda tayri watwizaa <hesitation> nanii m- mhunga pembeni mcheye hudaa komaa zita ukaota basi wang'oa watakuita huda mhunga <hesitation> ku- ku- kudie kongo wabida dose do kongo kabinda do kongo tayari watakunanii <hesitation> wakima <hesitation> m- nanii sino dimwedimwe dimwedimwe mpaka wadindizaa Kunani hii kutuiza, <hesitation> ukabunde kutuiza tu basi, ubunjakaimbuya kutuiza <hesitation> mungo akolya kuamyaa wadebe, basi ukamwiza <hesitation> wadege wagusa bege, miezi <hesitation> miumwe tayari wa wakaidi, au mwezi umwe na nusu kubinda, wadenya ukaudenya, tayari wajaa <hesitation> mwemaroba au kwe gunia waita kaya, ukiita kaya wenda <hesitation> kuutoa sasa, wasagua manani, yaba <hesitation> mhunga yedi waudoa wadani mapepe watambika huko, basi ukabinda hoi ingiza nyumbani, wangoja mbwia wa nani <hesitation> ya kunanihii ya kubunduga mwadamu hunga, tayari kusia kazi mukwe, mbuyakimu kisia sasa. Kumbwiya huku kama mbuya mcheye, wantu wengi wana ratiba zao, maana santuhu kama unao nyumbani kuima, au labda umadukani wagua kilo yako au kilo mbili, wada na wana, <hesitation> nao maziga matuhu, maana kio lazima kila siku ude mcheye, <hesitation> kuna sheria za kusantuhu, musi mwada ugayi, ikadagwuo nina kiu. mada <hesitation> mcheye, kwahiyo ni desturi za huku, au santuhu Tayari kuna shuhuli labda, kuna harusi kuna ndio mcheye watumika sana kumbwia harusi, kumbwia ndio <hesitation> wantu wageni wakieza waekigwa <hesitation> hao wanakijiji wakieza kwendio hada au kwe harusi, wantu waumwe wantu wada ne taratibu za huku kaya ziyivyo